ഏദ്മ പന്നഗ ഉന്ജിബു തരേകു വര്പുന്ദു ദഥപന്ദ। അശ്ത ദിക്കുലു ഐതു വാശസത്രദ ബോക്ക സമ്പ്രദയദു। ഏദ്മ ദിക്കുലുന്ദു ഉത്തര, ദക്ശിന, പുര്വ, പസ്ഛിമ। ഇശന്യ, അഗ്നിയ, വയുവ്യ, നേവേധ്യ അന്ഛനേ അശ്ത। ലക്ശ്മി ലുല്ല ഐതു ഏദ്മ രുപലു ദേവേ ലിപ്വേരു ഐശ്വര്യ। സമ്പഥു, വിധ്യേ, ധര്മിക, സന്തന, ധൈര്യ, വിഛയ। ഭോക്ക ആഹര പ്രതിനീജിലു ഇപ്പുന്ദു ഭോക്ക അശ്തന്ഗ യോഗ। ഇപ്പുന്ദു പന്ദയിതു, യമ, നിയമ, അസന, പ്രനമ। പ്രത്യഹര, ധരന, ധ്യന, സമധി ഭോക്ക അശ്ത। കോന അന്ദ്രസ്ത സന്ഖേ ഏദ്മ കാല ഛക്ര അരുന്ദു। ഛ്ഹിനദ അധ്രിശ്ത സന്ഖേ ഏദമ അധേവിന്ദുഗേ।